أكيد هنجول الأرجام بشكل عشوائي، تلاتة اتناشر صفر سبعة خمستاشر خمسة عشرة واحد ثمانية أربعة ستة تلتاش إثنين إحداش تسعة.